Pues ohpa miak salsas kikuah, salsa xoxohtik, iwan salsa chichiltik, iwa salsa macha, este iwa yokehka kichiwayayah ka temolkaxitl, sí. Axa pues ya ka licuadora, sí inon yeyi salsas. Iwa pos kachi welik ka temolkaxitl, se sabor diferente. Pues neka de miak weliti, weliti tihposonis xitomatl non verde, iwa chilchotl, iwan pues sal sekititisis ika temolkaxitl, o también no salsa macha no noitik temolkaxitl, iwan no chichiltik noihko, o a veces sa kichichinowah xitomatl ipa ipa tlaxochtli, iwa chilito noihko kichichinowa wa ihko kititisih. No ipa temolkaxitl kachi welik kisa, pues ipa tlaxkali wan yitl o si ohka iwa se nakatzihtli.